L'euríssimu Torpón tentó de salval a una viejina dun enciendu peru en sin querel pos la cubrió d'espuma del su afogaol en queandu-la toa resbalosa i hiziendu-la cael las escaleras abaxu. Alogu tentó d'afogal el huegu col su alientu peru assopró tan huerti qu'encandeló las llamas. Menus mal que la mugerina se riyó i le dixu que precisava dun euri menus euri. Torpón s'arrascó la cabeça i dixu: Güenu, alo menus no só un euríssimu aburríu!